لمن اني اجري مقابلة ويا احد المشاهير الشي الي اني راح اسأله انو يحجيلي عن قصة طفولته لحد ما هو وصل لهاي المرحلة الي هو بيها هسة، و شنو الأسباب الي خلته اي- ياخذ القرارات الي غيرت حياته لنجاح و حياة الشهرة.